woodi himɓe feere waɗoɓe 'tsafi', ɓe ɗo waɗa 'tsafi' ɓe dilla ha duuniyaaru, ɓe ya ha ɓe dilla ha duuniyaaru feere ɓe yaha ɓe warta. Ƴannde feere kaway say ɓe wari ha duuniyaaru himɓe say 'tsafi' maɓɓe say sali huwugo say ɓe majji, de ɓe majji ni ɓe ɗo dilla ɓe annda hato ɓe ya ta say ɓe burti haa nder kawye feere say fukaraɓe laamiiɗo say nanngi ɓe say ya ri ɓe ha yeso laamiiɗo say laamiiɗo ƴamataɓe ko waddi un ha ɗo say ɓe bi hamɓe nana ha ɗo ɓe goni ba bo ɓe ɗon gara ɓe ɗo waɗa 'tsafi' un ammaa de ɓe gari say 'tsafi' maɓɓe may sali hawugo say laamiiɗo biya ta ɓe ay 'tsafi' walaa huwa ha leddi am ngam nonnon jotta un warti himɓe leddi yam say day un joɗa ha ɗo say laamiiɗo may ko on waawi?, say ɓebi ɓe waawi janngirdee say laamiiɗo bi to ɓe janngina bikkoy wuro may jee duuɓi tati say o yo'fa ɓe nonnon ɓe janngini bikkon wuro may duuɓi tati say laamiiɗo may yo'fiɓe say ɓe dilli ɓe acci duuniyaaru may